Mi yahray-ɓe mi holla-ɓe gure laamɓe e janngirɗe amin, e ɓaawo gari e luumo haa mi yahra-ɓe non no ɗum nyaamata.